الفن رغم فوائده العديدة يمكن ان يكون له تأثيرات سلبية مسل التحريض على العنف، <hesitation> التمسيل النمطي يمكن ان يعزز الفن الصور النمطية السلبية حول الفئات الاجتماعية او العرقية، التأثير على الصحة النفسية بعض الاعمال الفنية قد تثير مشاعر الحزن او القلق او حتى تعزز الاكتئاب، الادمان يمكن ان يؤدي لانغماس مفرط مسل الفنون <hesitation> الضغوط الاجتماعية والتقليل من التقدير للفنون الاخرى.